<noise> Loore legerɔ kankaŋi <noise> ti tu tara de la di naba la, ti di tara zɔta la, di kugesi la ti fu ni kɛ zi'ire bini la, di sitiia la n ani kilega kilega ti fu ni kɛ ŋmɛresa la, di gear leaver la ti fu ni <za'ara> ti a tɛɛsena zɔta la, di pooren yu'urɛ zi'an ti fu ni yu'ɛ dikɛ fu lɔgerɔ biŋe la, di niŋa yu'urɛ zi'an ti engine la ni ga bini la, di kulesi la ti fu ni yu'ɛ kɛ zi'ire la, di saazuo la n pile ti kuse, wuntɛɛŋa bii saa ka fɔbera paara la, di gilaaasi duma la n boi kinkɛlesi n la niŋa la pooren la ti kusebego ka nyaŋɛ dɔla bini ki'ira paara fu nini na la, n de loore lɔge-si'a n de kankaŋi la paa bɔna bini